moju na piöŋ nagon a lut na topundo ret loŋ lo'buloto lo luŋu kolera lo ko kogbon wasaka na 'duke ko piöŋ i piöŋ naga mamata a nake kune a koko mötöjini i möit a jounda anyen a joundi twanti lo kolera

kenda na ŋarakinda i to'dudö na telemerian na i kiko lo laga ko do kenda a do puji di a do bge'de bgwon ko gurusutöt i könin kogwon do lo pupujö kita a do puundi gurusutöt a do bgworundi ko a kiteŋ kode lidin a do tobgi'dikindi i na lidin ka a do puji di a yuyuŋö a do bge a kuwörönit

kenda na a ŋarakinsa yi kega parik mede niyaŋ na i kikolin jore parik togeleŋ yani a ŋarakinda yi denda na ŋo na 'but a dó puji di kule kaŋ kulo puji posisons kode piritan ti lidars a wuleni a ka ka'dolak ti jur yalá i na tägu jur lo liŋ

'döti nagon nan nyanyar parik na a koropo to dodo kode' rele kogboŋ lepeŋ na na'but konda 'börik a na tör yala ŋarakinda ko do ko moyit köluk kulo ko mimiyen kata yu a gbe'de ge wini ŋarakinda moyityi miye

kenda na ŋarakinda nan kode' mede niyo' na yi gno'dikin kogboŋ nan bubulö 'dughö nan kadi nan bubulö gbörö na kule' wönyön laga kode' ŋo laga kode lo ŋarakinda jur kode' nan bubulö ŋaju na bijinesi ko'de tujariya

iye nan a woroji i jur lo yuganda nan 'dok a woroji' i jur lo saut sudan nan 'dok a woroji i jur lo kongo

ŋo' lo tiinda ŋuto boboŋoji yi kikolin ti yuganda ni kulo kega parik a ŋo' gboŋge pikipikiyot kode arabiyaki naworo yi spid naga tu patik kode ko riŋit a tikindi ko gbo kiko lo gbo ko dliyo a tikindi ŋutu yi julo kode a ŋutu 'be'beleŋo

ritönlogon nan nyanyar yiŋga parik kulo a ritön ti kanisa jakinda na aa nyarju kode' jakinda yeyeet na ŋun ama di ŋun kata ko ŋun ŋaŋarakin nan diŋitan kune liŋ a nan piji' kode a nan puji toyiŋet na'but

jujuwesi nagon nan titikin kayuŋiölöni logon ŋiro lonyit a nyu marakinda i teŋ na ka'dui adi ti lepeŋ muluki i lo ŋiro ko ŋun ko tomurek ti lepeŋ ko bubulö maku ti lepeŋ maku miri kode ŋutu ti okuma ma dende ko nyo na konda 'börik

nan nya nyar kode nan ko pusök i jujumbu na keriyat ka'de ka'de kogwon ŋarakinda nan i denda na kune naga 'bayin kaŋ keri katani i denunda a nan medi nagoŋ di keri lele kata logon a lo'but parik lwongu lika lo

kiko' lo'but parik logon 'delani koronyo' lo aaa 'boka kode' dili nagoŋ na koronyo' nagoŋ kode' 'boka a pögulu' a koronyo' kune yekani' katani yilo a kiko' lo 'delani koronyo' kega parik kwe gboke ni lo nye yilo

Nan ködö kwakwaddu ŋun kode' nan miminda anyen teɲgu yeueesi' managoŋ yi perok liŋ

ŋo' lo tikinda ŋutu' yi moka lo ret lo yola lo kega parik a pikö na taba a tikindi' mugun kode' purpur na ŋutu na a poki i miyen yala ko dödö guwa dinyo guwa na lepeŋ na ko'be ŋutu pipigö taba ko'ben ŋutu' sisi'da nyona ko ŋutu logon ko tibi kega parik ko ŋutu' nyu susuluja moka

ŋo togeleŋ ti kayuŋölök kulo ti todiniki ŋojik kulo i sukulu yi kenda tomurek ko ŋojik kulo gboŋ i sukulu ti kayuŋölök kulo ti gbe'de ko metet nagoŋ di ti ko kulo meemeta i kulya naŋ ti sukulu kode' yi kulya naŋ di gurusu ti sukulu kune ti roropa

'busan na suewe na kilo reto na rereŋgu anyen gnoŋ ti ŋöyi yi barandu parik kogboŋ ko a ko rereŋo a ŋöyine ŋöyi 'boŋ a na'but biya parik ko a rereŋo ko suweko kule' winikö

ŋutu ti mede a tomorja 'borik yi to'durjo na kenda na yi metet nagoŋ di ŋiro lo ko gbo yi school ti tikini tokit kode ti ŋaŋarajini ŋaŋaraji lo 'dumunda ko kine lo 'dumunda ko aa gurusitot a ropani gurusu nagan lepeŋ kekendi kune yina a tomoret

kadolak kaŋ kulo i bgoke ni yi wu'yo koko i metett nagon ŋutu ko a kenda bgoŋ ko metet na ŋerot kode a lepeŋ a kenda a iti vot a lepeŋ wuleni kata ni bgoŋ ti na

ŋo na tugo'borik di piyoŋ 'bayi konul mugun ni na togeleŋ ko do gboro lowu lo lilikara katawu do piliga kure tomure a ge'de ko do aa diŋitan kune liŋ do kikira a do ki'duŋ nyoŋakiki piyoŋ na dugo di do 'bakanna piyoŋ yi mugun

gboŋ 'bakan na kita kaaŋ yi gboke ni na jodan tolomerian wo käti jodan magor kaaŋ yi gboke ni 'dok köti a tindi' ŋo' na gboŋ yi gboke ni kune a nyen tu 'bura 'boŋ ködö miindi ti ŋutu' kitani kita

Diŋit nagoŋ nan a jore' ko lyöŋön duma' parik na, kega parik, a diŋit natioŋ ko nan a jowunda nakwan, a nan meddi' kode' ŋo' liŋ nagoŋ a miinikin kune a ropa , koo ŋutu' na an naga nan nyanyar lepeŋ parik

soronyon nagon a nake' ko a na'but kune ködö miindi tiyu ko saresi'

Kenda na mede niyo' na a ŋarakinda yi kikolin jore kogboŋ mede niyo' na deneden kulya nagoŋ ko jama a ti lyöŋön kode' kulya nagoŋ tö'durjö jur kode' to'durjö ŋutu' ma ŋutu' liliyunda kune' narok kune laŋo

ŋwajik na wate kune kodo ti kendi kenda ma jonda 'bulit midijin kega parik i kume jurön nagon na bot kunu do momorani di ŋwajik naga na kenda kunu jonda 'bulit kase midijin kase ko monye kase lalian kase midijin a jondi 'busan

na denda di ŋiro lio lo pupu bitamen na 'bura na kogwon ko nan meda mugun na lepeŋ na purun nake 'böriköt na puru nake a sokan lepeŋ lo puru a pirön i na kpeja di lepeŋ pupujö bitamen kai ko lepeŋ mugun kata 'dok sisi'da ko si'daet lo'but

ŋutu kulo kuwe bgoke ni sisi'da a lo'but ko ku'e ŋutu kulo ama ko ŋutu lo ponda kaŋo lo mugun ko de ko bgeyari lo lepeŋ lo a loron a do momorani naga di ŋutu kulo a suluji bguwadu lepeŋ kaŋo a bge a si'da ko si'daet lo lo'but

nan de denda di ŋo lo welun ko ŋutu kinet lo bge'deŋe a loron ko miyen na lepeŋ na köti ko meta ko diktor an de denden naŋ di yilo ŋo lo bge a loron parik

kenda na aje 'durjö yi kpekinda nan di sukuluöt a ke' ŋayi 'boŋ ŋojik lo woji kulo kulo wörö ni yi Kenda logon a tu' yi kenda kilo logon giti a'buwön tu kenda lakin sukuluwöt aje ŋayi nagon tikinda kenda na yi 'durödu i ŋerot parik

'dela na gurusu i kiko lk kobuŋöt na'but parik ŋarakinda do i de'ya kata na kiko logon dó wöwöröjini kiko loŋ lo jo 'boŋ tii da a 'dute a do momorani momorani na'but togolesi 'ban

nan nyanyar jujumbu na keriyat ka'deka'de' anyen bubulö tuka'de'yu na ko kulo ko ködö kepo dinyo

ŋutu kulo möka taypot kogwon na sörönyön 'bayin ko ŋutu kode ŋwajik kulo 'döŋö kaŋö ki kine a 'dököni i piöŋ kata a se na ko ileni a se na ko jondi taypot ko ŋutu ki

jujuwesi' kata jore nagoŋ jujuwani kune ŋojik nagoŋ giti gbe'deŋe ko ŋojik kune kase kune geleŋ na di ti koko metadddi ŋerot yi ŋo' nagoŋgiti kunu kase ŋerot kunu anyen bubulö puundö 'busan yi loki na gbiliŋesi kase kulo

Rereŋö na mugunya ti ŋutu ee kulya ti reto kune tikinda ŋutu si'da a lo'but a bgwe a ŋutu loke ma yi bgoŋ jounda twana jore i bgwoke kat

Sukuluöt na suluwa ko ŋutuu ti jur kune a sukuluöt nagongiti na'but parik 'boŋ gown ko tomoret ko pele' geleŋ yina a 'bulit nagon nan aje ryö i kine sukuluöt kune

beret na yuganda na gboŋ ko lemesil musala yi gboŋ ko loruwö lotor ko lopuraŋ 'boŋ kiden na lepeŋ nu kata yu a na kpe

perok ti yapa kulo 'bu'bulö teŋgú kegá parik kó tomijä parik ko ŋutú tu jibitalia a ŋutú puji wini a galakini winii a dó nye meda miyen parik a nye toyiŋa miyen parik